Sèèùm dawàìm kiìŋ mùŋ yɛmɛ̀ nyùùŋ sùà maŋ nyìmàŋ kɛ̀ nyùùŋ bi yaà nyuùŋ gɔ̀ɔ̀yɛ, ɛ̀ɛɛ̀, sèè mùŋ yɛmɛ̀ nyuùŋ gɔ̀ɔ̀yɛ màŋ nyimàŋ. Anyùùŋ nyaŋ bà nyiŋ naŋ gɔɔyɛ̀ àŋ kuwa ɓɛ̀ɛ̀jàa weè nyuùŋ kàìŋ. Àŋ daa nɔŋ keì nyuùŋ kàìŋ kɔ̀àa nɔŋ àaŋ yèwà, yɛ̀ì nyuùnkpùuŋ naŋ sòpoò maŋ nɔ̀ŋ, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa wèè nyùùŋ, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ. Fuɔŋ è yaà naàŋ, anyuùŋ bɔwɔ nyàŋ, fooninge nyàŋ àŋ yaà fà sùà, sɔɔ̀ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ, sɔɔ̀ maŋ nyìmàŋ nyuùŋ nìaum, manɛ̀ŋ naanààŋ aŋ jɔ̀à wi nyàŋ yaà yɛi ɓèmè sùà, aŋ bà nyiŋ yaà tììyè manɛ̀ŋ, e gɔ̀ɔ̀yɛ, mùŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ gɔ̀ɔ̀yɛ, mùŋ yɛmɛ̀ nyuùŋ kpùùmaum, mùŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ gɔ̀ɔ̀yɛ mùŋ yɛmɛ̀ nyùùŋ woum nyìnìàŋ keì sìàŋ.